जोश कोनी गलते कोरे तो तेसिक अगली बार माफ पोडना क्रना। पीआर जे तिन्न सेजेई गलते दुजाये क्रे या जनबोच क्र क्रे टू टेसिक माफ पोडना ना क्रना।